﻿Hakiri nfwa nfwa amatu baitu ntafwiire amaiso, habwaaki obu nkuba nyine amaiso, ninsobola kurola buri kimu kyoona nobu nkuba ntakuhuurra, omuntu nasobola kundetera ekintu kinu, nsobola kukiroza amaiso gange., omuntu asobola kukozesa signs, eki akuba nabaza ninkirola ninsobola kumugarukamu, so mukurola okwange hakiri nyikara namaiso, hakiri nyikara namaiso baitu nfwiire amatu